Ya, extincteur i zegny misy karaha bouteillin-draha, avake misy tuyau hely zay, de kaofa <hesitation> misy afo igny zegny, afaka potserintegna zegny izy de igny amzay zegny mamoaka raha <hesitation> fôtsifôtsy sady mamory, de igny amjay zegny le produit <hesitation> fôtsifôtsy igny zegny igny le mamono afo.